Am nyamdu dum wala ɓone defugo dum miyidi sosai kankum on marori yoringa ɓe ɓakuru en sofnan marori mai nder diyam duldam min lota dum sedda min wannadum ɓakuru se min nyama.